उटलो रेकिस्थान में रहे, उटलो वहाँ खाना कभी नी मिलतो हैं। रेकिस्थान में, पर उटकी या खासेच है कि वो एक महिना को खानो एकटो खाई भी ले, <hesitation> पी भी ले जो। और इंसान को पानी जरा भी नी मिलतो है, कहीं कहीं दूर तक पानी को ना मातर नी है, रेतिली ज जमीन छे। उटी ज एक असो जानवर छे, क्योंका तो उम बटी ने तैवी घुमी सबोज, और वो असो जानवर छे। कि एक महिना को खाणडा में पानी भी रखी लेग, और एक महिना को पानी वो रोटी अंडा में रखी भी लेग।